Gne loko volom-boasary koa zagny amigna izy io da midika fahasambarany izy amigna ka satria ny raha avy an-saiko voalohany zashy raha iahy mahita loko volom-boasary da mahatadidy e lokony lambako agnanako maro tamin'ahy ta an-dragno atao zashy e loko volom-boasary.